Valna za ná ni rga, ni-ni rana xina, bueno za ni rgib zanu nanu ni na este valna za na rcha zga jabon ni, chiru rcha doimame’zy niz chi run na xila ni talar lani, <hesitation> rathe lañ ra dedo xthena, ra-ra lai ni ra rthedia xini lani <hesitation> rxunani zque, chi giliad rathe mew rathe, hasta ra bxug na rtedia xilani fá, bueno, gula jabon za ni rapa, chi-chi zegasi chi rxuña-rxuña sque chiru rcha niz loni chi, chi zega va, guna gixinia ni entre lágá sini te chi xila ni te chi gidie ni fá, gula jabon, ni dis-ni dis bchó lani, chi zé’gasi.